ଫିଲିପିନ୍ସ ବାର ଜୁନ ଅଠର ସୋ ଅଠା ନଵେରେ ସ୍ପାନିସ ମାନୋଂ କୋ ଧାରୂ। ମିଝେ କୋ ଆଜାଜୀ ଦେଈ ଥେଲା ଜହାଁ ଫିଲିପିନ୍ସ କୋ ସାଊଥ ଇସ୍ଟ। ଏସିଯାରେ <hesitation> ପ୍ରଧମୋତ ଦେଶା ବନନେ ଥେଲା ଜହାଁ କୀ। ମିଝେ ରୋ <hesitation> ସ୍ଵାଧିନତା ଡିକଲାର କର ଥେଲା ହୀ। ସମଯରେ ଫିଲିପିନ୍ସ ମାନେ ଅମେରିକୀ ସାସନୋଂ ଅଧିନରେ ରହିଲେ ଦୁତ୍ଯୋ। ଵିଶ୍ଯୋ ଉଧ୍ଯୋ ସମଯରେ ଜାପାନୀ ସେନା ଫିଲିପିନ୍ସ। <hesitation> ଜିତିନଲେ ଏବଂଗ ଏଠୀ ତିବ୍ରୋ ଜୁଧ୍ଯୋ ଚାଲୀ ଥେଲା।